Laha hanao glace tsy misy ronono zay da rano zany gn'apiasay ka. <noise> I rano igny amin'izay atao anaty koveta <noise> na atao agnatin'ny fagnisia azy fa somary mampisarasaraky azy zay. <noise> Vita igny da atao anatin'y frizidera. <noise> Da mivainga, da lafa mivainga da manome glace igny. Da igny gny mapanitsy ny raha tiategna hany atao manitsy aby koa, ohatsy, <noise> te hisotro jus ateña izao mafana da asianigny da lasa manitsy; <noise> te hino toaky ategna atao manitsinitsy da asia anigny da manitsy.